Fomba agnadiovagna fitaratra maloto malôha voalohany <hesitation> firagna amin'ny epônza somary coton de ampiasaigna koa ny <hesitation> ranon-draha f- r- ranon-draha fagnadiovagna vitre efa misy spesialis- lite mihitsiny regny de regny matetika vidiagna.